Ma'lo' tulakal ja- janal ma'lo' ulub'ul ti upusik'al pero yan janal u ma' ma' ma'lo' pero tulakal umentik ma'lo'en ma' ma' ma' ujantik ma' ma' utal yaab' ma' ma- mantel tupach kujantil mak si ma' o k'uxuk upusik'al mak ma' patal uwenel.